sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld heyrum við í krökkum í Ártúnsskóla sem fengu óhefðbundið jóladagatal fræðumst um stjörnubirtu alheimsins og fáum svo bókaorm til að segja okkur frá nýrri barnabók í krakka

ég heiti

krakkar í fimmta bekk Ártúnsskóla fylgjast nú með óhefðbundnu það er ekkert sælgæti í dagatalinu og engir gluggar nema kannski gluggar inn í fjarlæga heimshluta dagatalið virkar þannig að krakkarnir horfa á myndbönd þar sem þau kynnast öðrum menningarheimum og það kemur nýtt myndband á hverjum degi til dæmis fengu þau sent myndband af aðstæðum stelpu í sem fékk nýlega að ganga í skóla það er snemma morgun klukkan er bara fimm en

þar sem það er laugardagur og ekki skóli þá fer ég með mömmu í vinnunna við ætlum að fara á markaðinn og selja bollur en hvað finnst krökkunum um svona jóladagatal bara skemmtilegt og fræðandi en þetta er svolítið öðruvísi jóladagatal já ekki eins og maður opnar og svo fær maður súkkulaði

gott að geta farið í skóla það er gott en ekki alltaf það gaman hollt fyrir mann ný alþjóðleg rannsókn hefur mælt alla samanlagða stjörnubirtu alheimsins og tekist að endurskapa niðurstöðurnar voru birtar fyrir nokkrum dögum og hafa vakið mikla athygli markmið rannsóknarinnar var að mæla það hvernig stjörnur hafa myndast í alheiminum Kári Helgason

og við fáum út

fyrir svona tíu milljörðum ára alheimurinn sjálfur er þrettán komma sjö milljarðar ára gamall þannig það er langt síðan í hámarki eða virkni

var í hámarki síðan þá hefur hún verið á niðurleið

misst af helsta partíinu í alheiminum og það er svona

deyja út

eru hættar að mynda stjörnur í dag þó svo að okkar eigin vetrarbraut er

að mynda stjörnur svona fimm til tíu stjörnur á ári víðsvegar um vetrarbrautina og við náum að setja góðar skorður á á sögu alheimsins svona nánast alla leið aftur að Miklahvelli og þetta er svona eiginlega galdur

alheimurinn er eins konar tímavél því lengra sem þú skygnist aftur í geiminn því lengra aftur

vegna þess að ljósið er bara svona lengi á leiðinni þannig náum við að vinna okkur aftur á bak í tímann og endurskapa

heldur áfram að kynna fyrir okkur nýjar íslenskar ég heiti Salka og ég er ellefu ára ég las bók sem heitir

Sif Ísleifsdóttir geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum skemmtileg jólaleg og spennandi vá hvað er það besta við söguna jólin jólin eru æði fyrir hvern er sagan að þínu mati svona níu til tólf að trúa á jólasveininn já það er alltaf gaman að trúa á jólasveininn kom þér eitthvað á óvart kom á óvart að Katla Katrín sem er stelpan til Baldurs hver er Baldur hann er einn af aðalpersónunum er einhverjar fleiri aðalpersónur já þær eru tvær í viðbót Hjalti og Elías baðferðir flóðsvína er árlegur viðburður í dýragarði í Japan þá koma gesti og gangandi að fylgjast með